сәлем достар бұл желмая интернет жобасы
ал енді бүгінгі менің қонағым менің жолаушым менің жолсерігім елімізге есімі белгілі азамат білікті медиаменеджер
сонымен қатар қазақ барысы додасының ірге тасын қалаған арман шораев мырза
арман аға қайырлы күн көңіл күйіңіз қалай

жаңа бір әңгімеңізде автокөлік тізгінін ыыы тізгінде мүлде болмаймын деп айтып қалып едіңіз иә иә
сонда ы неңіз бар ғой жүргізушіңіз әрине бар
өзіңіз мүлде иә жоқ жүргізіп көрдім бірақ та сәтсіздеу болды
мен мынау кезінде енді жас кезімізде басшы болып кеттік сол анау қасымыздағы жүргізушіге үйреніп қалғанбыз
сосын мына президент әкімшілігіне бір үлкен қызметке барғанда ол жерде көлік жоқ өзім ыыы жүруге тура келді
сонда ыыы бір жылда төрт рет соғып алғанмын да су жаңа машинаны ааа
сосын қой мынау мен өзім үшін емес басқа мынау жаяу жүргіншілерге басқа көліктерге менің тарапымнан бір қауіп төне ме деп сол қойғанмын да
ал енді арман аға мынау қазақстан барысына келсек ммм
бұл еліміздегі ең үлкен спорттық жоба
жалпы бұл ой сізде бұрында осы телевидениеде жүргенде келген дүние ғой
иә әрине қалай басталды жалпы оқырман үшін де көрермен үшін де өте бір қызықты дүние
енді мен ойлаймын шынымен ол ол кезде мен екі мың оныншы жылы монғолияға барғанбыз бір топ жігіттермен демалыс алып
сол ы жеңіл көлікпен араладық біз бүкіл монғолияны
сонда мысалы жайша жайша барғанбыз енді болса да қызық мемлекет қой мхм мысалға ы баяғыдан қызығып жүретінбіз де армандап монғолияға барайық деп
сонда ы монғолияға кіріп ең бірінші ы сол қонақ үйіне қонайын деп кірсек бір жас жігіттің мүсіні сол қонақ үйде
мен ойладым енді мынау кім деп сұрадым
монғолияның арыстаны деді ол қандай ол кім
ол сол бізде үлкен дода өтеді өзіміздің ұлттық күресімізден сол жеңген жігіт халық қаһарманына айналады деп сол монголияның
и шынымен ы улан батыорға бардық ары қарай
ыыы сол жерде сол ы күрестері өтіватыр екен жылына бір рет өтетін күресі енді
и кәдімгі ыыы сол жерде көріп мен енді бір жағынан намыстанып кеттім
өйткені енді біз де көшпенді халықпыз біздің де ұлттық күресіміз бар бірақ та сол күрес басқа күрестердің көлеңкесінде қалды деп
сол екі жұма қайтарда уақыт болды бәрін ойланып сол жобаны ыыы намыстандыңыз оның үстіне ы бір идея сақ ете қалды иә иә
сосын келген соң енді мен идеяларды әдемі шығарамын бірақ та мысалы оны да қағазға түсіру мен үшін қиын нәрсе
менің әріптесім бар сраил смаил жас қазақ деген гезеттің редакторы сол кісіге айтып түсіндірдім
айттым енді айналайын давай бірігіп концепция жасайық ы сол сраил бауырым бар
одан қалды ы мынау президент әкімшілігінде менің ы жақсы көретін бір ағам істейтін де ол кезде дархан мыңбай деген мхм қазіргі депутат мәжілістің
ол кісіге ұсынды олар да қолдады
одан қалды мынау қызылорда облысының әкімі болатбек қуандықов оның орынбасары бар мадияр деген алдоңғаров сол кездегі менің жақын достарым
олар қолдап мен ең бірінші сол ы барысты солай жасап жіберді
және мен ойлаймын ол тек қана менің еңбегім емес бүкілі сол журналист қауымының еңбегі
өйткені ол кезде мен енді ктк ны басқарған соң бүкілі әріптестермен қазіргі күнге дейін енді бәрімен де жақсымын ғой
сол енді ұлттық сондай жоба болған соң олар да қолдады қолынан келгенше насихаттады
сол мен ойлаймын сол ы жалпы қазақстан барысы деген жоба осы журналисттердің елімізге сыйлаған бір сыйлығы деп жақсылығы деп мхм
содан кейін әлем барысына көштіңіздер
одан кейін енді әрі қарай креатив жүре берді мысалға халықаралық ы деңгейге жеткізу үшін мысалға басқаларға басқа мемлекеттерге қызығушылық таныту үшін
біз сондай халықаралық ы жобаларды үймдастыруымыз керек деп дәл солай мынау еуразия барысы деген жоба ойға келді
ол жерде сол он он екі мемлекеттің балуандары сьемка на сьемку дейді ғой сол бес салмақтан жиналып ол да әдемі күрес болды
және көрдіңіз бе мысалға мынау қазақстан барысының бастапқы кезде тек қана өзіміздің еліміздің арналары көрсетсе қазір мысалы мынау әлем барысы бар еуразия барысы бар оларды
және қазақстан барысын соның ішінде уже шетелдік арналар да көрсете бастады
мынау осы өткен жуырда қазақстан барысын ресейдің бір емес екі арнасы көрсетті түркияның спорт арналарды көрсетті
вот сондықтан ол да үлкен насихаттау имидж имидждік дүние ғой енді аха
енді мен үшін ол тек қана спорт емес бір үлкен патриоттық жоба деп ойлаймын
ал өнер барысына қатысыңыз жоқ па сіздердің
өнер барысы ыыы балғынбек бауырымыз ыыы былтыр ыыы жылдың аяғында өзі келіп осылай батасын алған да ааа алдыңызға кіріп шықты әрине әрине иә әрине
біз біз қолдадық өйткені ол да ыыы қазақ күресінің насихаттауының бір түрі деп ойлаймын және жұлдыздар қатысып отырса білесіздер жастар
сол жұлдыздың артынан олар да көрермен болады ертең жанкүйер болады біздің күреске деген сияқты
сондықтан мен ойлаймын ол да бір жақсы үлкен нәрсе
ыыы өнер барысынан бөлек қазір мысалы жуырда бізде мынау і петропавл қаласында полиция барысы деген үлкен мынау ішкі істер министрлігінің бүкілі ыыы тармағы жиналып
бүкіл і облыстар жиналып сол жерде полиция барысын өткізейін деватыр екінші мәрте
одан қалды ыыы студенттер барысы деген бар одан қалды әлгі жас барыс деген бар
әйтеуір барыстарымыз көбейе берсе мен ойлаймын ол енді ы нұр үстіне нұр деп
кәдімгідей тамырды тереңге жая бастапсыздар
әрине мен ойлаймын енді өзіміздің ұлттық күрес болған соң бұл басқа күрестердің көлеңкесінде болмауы керек нөмірі бірінші болуы керек
жалпы мен беріп жүрген интервьюлерымде айтамын мынау енді футболды жақсы бәріміз жақсы көреміз бірақ та ешқандай нәтижені көрватқан жоқпын мысалға
миллиардтап ақша құйылыватыр әр облыста
содан да ал біздің мысалға күреске одан бір он есе жүз есе аз қаражат меніңше бұл дұрыс емес
мынау ұлттық тек қана күрес емес көкпарымыз бар тоғызқұмалағымыз бар жамба ату бар
сондай ұлттық нәрселерге біз көбінесе мән беруіміз керек деп ойлаймын
ол шынымен мынау қазақты қазақ қылып келе жатқан дүние керек дүние
ал арман аға мына әлеуметтік желіде сіз белсендісіз мхм
ыыы мынау көптеген ы қоғамдағы кез келген дүниеге сіз өзіңіздің ой пікіріңізді қосып отырасыз мхм
сонымен қатар әлеуметтік желіде де өзіңіздің шарт пырт мінезіңізді де байқатып қалып жатасыз
мен оны нені меңзеп отырғанымды біліп отырған шығарсыз
мына бір ыыы қазақтың намысына тиетін қазақтың мынау ы ар ұятына тиетін дүниені дүниеге
пікір білдірген бір адаммен сіз қатты екеуіңіз келіспей қалған тұстар болды иә иә иә
аты жөнін ұмытып тұрмын бірақ шынымды айтайын иә мен де ұмытып тұрмын ражок пе еді ж деген әріпі көп әйтеуір
ол көрдің бе бауырым мен мысалға кейбір нәрселерді өзімді насихаттау үшін айтыватқан жоқпын кейбір нәрселерді оған белсенділердің біреуі айту керек
сондықтан мен айтамын өзім айтқым келмесе де
өйткені оны біреу айту керек ол тақырыпты біреу қозғау керек деген сияқты
мысалға әлгі жириновскийлер лимоновтар аузына келгенін айтып отырады ғой біздің ел туралы ы қаралап деген сияқты әлгі басқа әлгі сепаратистік нәрселерді
оларға ә дейтін әже жоқ өкінішке орай қой дейтін қожа жоқ
сондықтан мен ойлаймын болса да бұндай нәрселерге біз өте сақ болуымыз керек
и өзіміздің тиісті қатаң жауабымызды ыыы білдіріп отыруымыз керек осылай қоғам қайраткерлері арқылы
әрине белгілі ғой мысалға енді мынау ресей мен қазақстанның ең үлкен әлемдегі шегарасы бар жеті жарым мың шақырым деген сияқты ешкім олармен ұрысқысы атысқысы келмейді
ол енді құдай берген біздің көршіміз
бірақ та ы біздің қарым қатынасымыз мына сен кішісің бізден біз үлкенбіз деген ондай қағидадан ыыы ажырауымыз керек деген сияқты
мхм иә біз дос болуымыз керек і достығымыз нығая беру керек бірақ та кәдімгідей тепе тең бір і бір деңгейдегі бір мемлекет ретінде деген сияқты
сондықтан көп нәрселерді және айтып отырмын ғой мысалға мына украинаның не болватқанын біліп отырсыздар
сол әлгі бізде де сондай әлгі бесінші колонна дейді ғой сепаратистер де жоқ емес бар
сондықтан соларды орнына қойып отыру керек мынау донбасстағы оқиғалар қайталанбау үшін деген сияқты
сіздің өткір пікірлеріңізге әкімшілік тарапынан қандай да бір ыыы ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан ескертулер келіп қалып жата ма негізі
жоқ ондай жоқ енді мынау өзімнің билікте жүрген енді әріптестерім достарым бар кейбірде хабарласады ареке
анау бір жазбаңды кішкене алып тастай салыңызшы редактировать ете салшы деген сияқты
иә тым қатты кеттің деген сияқты ондай болады ыыы
ондай жағдайда сіз бірақ та ондай жағдай мүмкін жылына бір екі рет қана болатын шығар
сондықтан мен енді кейбір түсінетін жерде түсінемін енді енді осы елдің азаматымын ғой мен де жамандық ойлап жүрген жоқпын
телепередачалар көресіз бе немесе
телепередачалар мен саясатқа байланысты ешқандай ммм теледидарларды қарамаймын
мен жақсы көретін арнам сол дискавери аха ыыы сондай әлгі энимал планет деген сияқты мүлдем қарамайсыз
енді қарамауға тырысамын
қолыңыздан келгенше иә
мен сізге бір құпиямды айтайын мхм отырғанда уже соңғы екі үш жыл мен өзімнің арнамды да қарамайтынмын да
не қойып жатқаннан иә иә әбден бетім қайтқан
арман аға енді біздің сұхбатымыз да ыыы мәресіне жақындап келе жатыр енді
енді мына қазіргі таңда интернетті көп қарайтын жастар ғой енді көп жағдайда мхм
мына үлкен ы алдыңғы толқын кісілер енді көбінесе теледидар қарайды
не айтасыз жастарға
жастарға жастарға менің беретін ақылым сол кітап оқыңдар көбірек кітап оқыңдар
интернет енді ы жақсы жүйе ғой жаңағы мысалға мен ойлаймын балаларымнан сұраймын ғой неғып маған сұрақ қоймайсыңдар
неғып мысалға кезіңде мен біз үлкендерден сұраймыз ғой былай не болады мынау не
олардың жауабы бізде құдайға шүкір мынау гугл ағамыз бар содан керек нәрселерді сол жерден біліп аламыз деп ы мхм
сондықтан мен ойлаймын ол интернет жақсы бірақ та ең біріншіден мен ойлаймын сол кітаптан алатын дүние көбірек
кітап кітап кітап оқу керек классиктарды оқу керек көбінесе мхм
жақсы ы арман аға уақыт бөліп келіскеніңізге көп алғысымызды білдіреміз енді
осы аз ғана уақыттың ішінде көп ақпарат алған шығар деген сенімдеміз м
ы бұл желмая жобасы тағы да рахметімізді айтамыз
рахмет шақыруларыңа
ал қымбатты көрермендер біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыздар лайк басуды ұмытпаңыздар және комментарий қалдырыңыздар
келесі кездескенше аман сау болыңыздар
үйлеріңізде жиырма төрт сағат интернет қосулы болсын
келесі кездескенше сау болыңыздар